Oyoq kiyim tufli, etik, krasovka, sport poyavzali, sandallar, shippak, baletka, makasin, <hesitation> platformali poyavzal, botinka, kavbo'y etiklari, yarim etiklar, <hesitation> derbi, snikers, batareyka poyavzali.